Yan ti ti ul tulakal <hesitation> mix ti ki- kikoj ma' a' b'en ma' k'as ti jach luk' kikoj yan b'el kika'aj kimiistej.